لازمك <hesitation> تنظم وقت النوم متاعك بطريقة مخير الحقيقة، مثلًا تحاول تلتجم ولا لازمك تلتزم تلتزم بوقت محدد متاع النوم كل يوم باش البدن متاعك يتعود أكثر، تجم <hesitation> تبدأ تحضر كل شيء اللي تستحق لو النهار لي قبلو، كيما مثلًا تحضر البش نتاعك اللي باش تلبسهم والا تحضر فطورك، وبالطبيعة لازمك تقلل كيما نقولوا تنقص أكثر من إنك تستعمل تيليفونك قبل النوم.